Secundu a mimma is pippieddusu fuantasa prusu alligrigheddusu insarasa inveci, che, chei. Che commu. Poitta sa frequentazioni fra de issusu fudi meda prusu attiva rispettu ai commu. <hesitation> Si giogada tottu parisi <hesitation> chi fudi meda pru, pru confrontu rispettu ai commu ca magari con sa tecnologia <hesitation> nerausu <hesitation> si binti sempri prus pagu rispettu a prima. E quindi segundu a mimma fuantasa prusu alligrusu insarsa inveci cai commu.